No märdsikuu, sis nakkas sääne tunnõq tulõma, et kevväi piät varsti tulõma. Tuu om sääne tunnõq, koh sa oodat tuud edimäst keväjämärki vai edimäst keväjätunnõt süämeh.